اما اعتقد ان الحياة اتصير معقدة. هي بس تزيد المسؤولية علينا. ونظرتنا للحياة هي اللي تحدد. اذا كانت معقدة او بسيطة. نصيحتي لك انك تنظر للحياة بايجابية. حتى لو كانت حياتك صعبة. حاول تشوف الجانب الايجابي منها لان مستقبلك يعتمد على نظرتك له